أول شي أبحث عن نجطة ظعفهم أدخل في دور شخصٍ يمكنهم الوثوج فيه، مثل تاجر أو مستثمر أخلي نفسي جزء من عملياتهم بشكل تدريجي وأتعلم تحركاتهم وأسرارهم من الداخل، الهدف يكون جمع معلوماتٍ جوية بدون ما يشكوا فيني وأتأكد إني ما أترك أي أثرٍ أو دليلٍ على هويتي.